Tiong'ik che, ching'omeni ko ko sesee ataunen sesee amu sesee, kotaa ko kotaa ko ker ki nema nemaa, nema kararan nekere kole tos ipung'eshee ana koo kerchii ne muuch komoe kochorsa ana koyaemokosa ake tukul, koyonei. Koyonei ana koo anda ko suus suko, suko matkotoyai matkotochorsa ana koma, kora ko pusii, pusii number aeng ko pusii. Pusii ko koo toreti konam murek sikomatko kong'em tuguk murek. Nepo somoki, nepo somok koo, ko tuga tuga koyamoche koo yamache akot kochor pandek, ko ko koganye yamakerechii korwai imbarr pokwam pandee. Ng'omeen ochei tuga akot nego akichek.